Izy koà agnaniky tanety le agnambo le farany agnambo igny, <hesitation> mila vonogny malôha amin'ny resaka fitôvagna fitôvagna fientigny mandeha tongotro, avy ake koa mila managna tongoza hientigny miakatra, avy ake koa tsy mila mitôndra raha mavesatra be loatra fô mafy ny fiakarana fô magnano mevamevagna fô magnano <hesitation> tenue adéquate.